Oime mbasuru reta ipuere ipire opa ojururu sugui öeye supe ipiau oime jukurai oyemondia rami oureta jare jaeramiñoviko oime kururu mboi jare oime apo kururu ramiva jaeko riguoriguo jei supevano eh jae jokua riguoriguo jaeramiñovi opavi ipire indesi jare ojururu jare oeye iru jokope